Matetiky e piso da sy mahafatatry e tompony loatry io raha indrindra raha atonda agnagny, sy azone tompony io zagny e magnagno an'izay hoe izy magnambotry i piso atoa raha ohatra hitany e tompony tondagna fa milefa izy raha hitagne tompony fa refa andragno d afaky samborone tompony sady afaka fahanany izay zany gne fahafantarako gne piso.